<hesitation> robe dzɔna <noise> dzi nem, ce atɔ awua kpɔ adzidzi lɔbɔɔɔ adoe atsɔ nɔ aƒeme. Ne ha nugbe va sɔ gbea, ŋdzi na be matɔ̃ ɖeka ve ɖe ne amewo dza va dzo kpoa ŋtsã matsɔ do, ye ŋtsã nye ma va yi kle le amewo dome oa. Voa, ne teŋ meli ɖo sugbɔ oa, ne ɖeka ɖe kpoa, ntsã metsɔ kpasa na ameawo ɖo. <hesitation> edzro nam ne sugbɔ voa sugbɔa me li oa, ɖeka ɖe ke lia, metsɔ yina agba gbɔ va. Koa nene kpo ŋtsã metem zãna agbenɔnɔa ye ma, ein.